انا عندي <hesitation> سبعة وعشرين زوجة متاع أحذية، <hesitation> ينجمو يكونو زادة أكثر ينجمو يكونو حتى ثلاثين مخبين ما نعرفش عليهم وين، وعندي <hesitation> ثمانية ولا تسعة <hesitation> قبعات نلبس فيهم ديما، وعندي خمسة مخبيتهم يتبادلوا حسب الطقس، وعندي <hesitation> ستة وعشرين نظرات نلبس فيهم.